මං දන්න විදිහට සුනඛයන්ට තියෙන පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තමයි මැක්කො බෝ වෙන එක. මොකද මං දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අයගේ ඇඟේ මැක්කො ඉන්නවා <hesitation> ඒගොල්ලන්ට ඒවට බෙහෙත් දෙනවා. ඒ නිසා මං හිතන්නේ සුනඛයන්ට තියෙන පොදු අසනීපයක් තමයි ඒක.